N'yi zun be nɛma we,a ho sunu so ma asora,a cii ho tunh a bunh n'we. an n"ɲan we woro ma bɛɛ mi hoo tunh.